Miavia bakao tse ie, tsa raha ito nge raha <hesitation> ande nikomandiko taminao teo fa lasopy légume, ny lasopy, lasopy hafa no raha omenao zaho, tsa raha lasopy le- <hesitation> io anie no nikomandiko fa lasopy légume, ataovy manahaka an'ilay raha nikomandiko leroa le raha omenareo aho, omeo hafa bakao aho, tsa raha io raha nomeko anao zao.